दान करना पुन्यके काम हे, दान करना बहुत मजा बात हे यदि परोपकारी काममे दान करना बात आइ तौ मै यि मेलके योजना बनैमुँ । सबति पहिले दान केहना तेहना करना हे, केहका <hesitation> कतना सहयोग होइ, का कैसे होइ बात निर्धारण करमुँ तबति ओहके मै केहके कतना फाइदा पुगि आउ नाइ पुगि ओहका बारेम फेक बिचार करमुँ । उ बिचार करनेके पाछे मै कत्ता पैंसा, रकम देहमुँ तौ मोर समाजमे यि मेलके सुधार होइ तबकेल मै खालि पैंसा लगैमुँ आउर दान करना काम करमुँ ।